he sɛrobiya ama ɓwee a cɛ <hesitation> a o dero sɛrocuwa so aro vɛ wee reshɛrshe siyantifikira ɓe oyi diyara mɛ to mɛro mu wiɲan a ere mu wiɲan amu be ɲun'ere <hesitation> o doro aro vɛ we reshɛrshe siyantifikira ubiyɛn cɛro mu wiɲan a ere mu wiɲan abe ɲun'ere so donk mu bɛrɛ cunu mi biye ɓa nucoza we dera mi mu'ɛnnu si han reshɛrshe siyantifiki ho muyɛna <hesitation> cɛrocuwa mi utilize a ɲan piri'ara ho dimiyan wana